Nya' nta a ntsuval yè kam kirmamhi ngay ngèmè? Ko na krimamhi babngaya ana ndowa ndo nkinne ngeme ana gadaya? A gaskiya kirmamhi'ga mana nhwud nkat kam, kirmumhi ga' mana mana nta yakanga a skwi stad bab std kam nga fina kula nga mam stada nga gau tsamakid' mana ngoz bab ga azhè a, mana za ngwoz babgan stadsa ba aza vasa nti mana kirmam'babhiga aza nenga man nta bab stad ana babga to kaga nga ndivè bi, amana mpwotsuna agide skwi man eh gwod ma agide gas'sa iri nhal man nga ntepa ndi ngide nga mba nwarda nta bi ndyi ngide kuma ntenga ba nta nwurdan ba avasa, ah nwoy n'gedma a ged ntena agid man skwin ntsukwon nga mashal'l ka mana nga maffa anga vowu sa ba a'ged irin ntena, aman nhara nguv mu maffa an'woya zaina skweme an ntsukwoma tagadsa nto agide ntena mashalak nenga ndi man nta zlar shke va wandalahi ntuva maffa mashalakka'n ah to nta shke da baryama ata shke kuma nta sa dow ngwoche ndi man nzawa sema ntenga sa kuma wamdalahi ntenga kuma maffai nkat nte dub ndi man nta sui zoum nta to nka nza nka giu zlina asam nenga. Klèng a nduv nenga agada yè way gi wandalahi agada, klèng akasa ngatsa apatsina yè way yè ndiya awandalahi agi sala, toh azunna nta gadaka halau kam aman fa man nka n'woya ndiya wandala'nhyi, kasi zuma asabi nka chew ngoz mana am nwoz ngaya aze ba, sai kandziya an'va nasa, nenga ba ndiya wandalahi kachè maffa ngaya tè dèba asabi sai man n'diya a awandalahi man ka bi, sai kachè dalai mana nteng nga, tun mana nduvngaya a nwoya a nhalau n' giya ga nta nhalau nta gata kileng anta npwonat nva anta ndowa a wandalahi, to an ndiyi ngaya a wandalahi man ka stad ginè djeka nwi akasa nzuw nhad nva ntenga a aka ndowa nwandalahi kileng amba ncha'a aka dow deba nwi kada dumngaya sabi ko duhm maffai sabi, tunda nenga agiu salah bi sa sai kaza nchew a dhum mana ntenga azunna nta nvak nko dum ntenga nko ka da tsuko a nta nwiya ba sai mana gui salah avasa, to an ntskwoi nenga ba man zhigile za vakine kra' krsa kinè fan nzlèmbada nadwa nka n'woya nzlèmbad nawa nte gadak mpowts man nka ndiya'n wandalahi daman an zlembad ngaya me? Nda bava, nda hashèkid ko sawalda ko ndawa ndaw ba azunna nka nfyi zlembada ara mana gag na abubakara, aka nfow nzlambad to zlembd ngaya n'kilan n' mpez kaine ntena digui kow na skwisa kilan, Ka yau kir ɓa amba aka fi zlèmbad baɓ babba nga azbi sai kafi muhammaduko ali ko skwi sa aka fiya ava a kir ngaya, to nda n'fa nènga kaga wudaynga n; dèna a wandalahii klèng, kagi nawa nawa, kachè ngoz ba tinga ashika tachi man mana a tinka kadè, kamba aɗè va a golinga asabi ka hurdèkava a zlazlad tinga a, kafi zlèmbad ba tinga asa da faka a zlèmbad a kirngaya, wudaynga ta zlambadaba tuva tinga amba ata gèdè dayi maffa asabi klèng skwi n'tsukonga a patsina a man har maffay ndi ngidè ataway zaita, tasinta bi guva ata ndèta a fèkim hi a skwi man nga lèw gidè gidè tingadayi mana nènga zhigliè a yakanga avuna dayi ngay tsad addini tsad, dayi nènga zhigilè a yakaka avuna addini kuma n' hadka a gèd dayi ngaya bi, n'han ka akada wèr babngaya man nènga ko man wandalahi kabi n'hanka aka da ndzi ava a tinga bi, nèng ata a skwi tsukota ndi mèshèlika ta dè wiya bi, tagi mè ba sai man atènga, tafi zlèmbad ba sai man a tunga harman ata sa da zaita,